Një kpucë e ka atë pjesën e sipërme që e mlon komën, zakonisht osht e marume prej lëkures ose prej naj materiali sintetik. Mandena i ka lidhset ose n'disa raste edhe rrypa për me siguri kpucën n'kom. Mandena e ka at' mbshtetjen e mrena n'kpucë me t'ofru rahati. E ka edhe gjonin, osht pjesa që vjen n'kontakt të drejt me tokën.